Oire kokai iava siposiposia aveparai, kokai eraia tarai pauveira kokai, vosa avisia ave papere o eake vuuta; gaurevere avitoiata era ira kekerevere ra gaurevere. Vosa avipapere ra rera uvurivere osia gaurevere vuuta-ia o ovutavurutuia o voo osa avipape, uva vorarovio vopeva pa vuuta ia gaurevere ra evoa rera uvurivere. Kokai, rea vo kovoaroia tapo taraipaviei, ora kokotu. Kokotu ia taraipaviei, a-takuraisiro evaisiro aisiroa tovopaeveira, vo ita vosa eake vi-ia kouovere tapo. Kokotu ari vosa oirare vearopievira, kesi tovo rivere eari evoa kouo vere. O eake vi-ia koara vi-ia taporo kouovere oire osio osia ragavira takura purapa-siveira ari eraita ora kotorovere oira ivaraia ita, oira ivaia ora kotorevere aueita vatesia, variita vatesia oa takuraisi karekepievere, ra kouoita. Toupaoro avaoi vore osia pauoi voari. Rakuevoi, kakievoi. Tarai pau vo osia kakipaeveira, eari eira vorutuva vuruvuruia vaisoro kakipaoro avaovere gisipo rutu vaisiro keikeipaoro avaoevere vosa kouovere oira eira kokotu. Kokotu, ari o varatavuia eari vearopiearutua va eva aioaita oiraia eira ita kokotu, ovutarovuia eari aire ita kokotu, ovutarovuia eari aireivu kavirupaereveira vosa kokotu aio ruiparovere. Oira ritarevere, oira kaviruoro, uvuipai ra siara vi-ita tuketuke pierevere vosia oiraita auerevere oira kavirurevere, eira kokotu. Ari kokai esia garepa rirotoita era kokai. Kokai ari rera era, ari kokotu ari oira eira. Riro pavira riropaveira, vosia oira avepiepaoro avauvere eari rirorovere ita kokotu ora kokai vosa apeisi ita rera tokipaoro avau apeisi kokotu raguitoa vii. Ari vosia ovuvi ita ruipauvere aiosia oire, evoavia-ita ave tokorivoi siara ita oa purapaoro avaroerita era kokai ora kokotu. Iu uva kokotu. Iu uva kokotupa aveita eva oa purapavoi, osiaragavira kokotu toupaeveira o osia ragavira koupaoveira kokotu. Eisivi.